כ'האב ליב צו שפילן מיט קארדס, כ'לייג עס אויס, און נאכדעם, <hesitation> פרוביר איך צו פינ- צו שפילן די געים אליין און עס ענדיגן. <hesitation> נאך א זאך וואס איך האב ליב צו שפילן ווען איך בין אליין איז, סאדאקו, כ'האב עס זייער ליב צו שפילן